Ba Nɔrvegiɛnra se ,be ɲu'ere ba we wee ani cururu mi wee. A oo han diya sunizo, a vɛra ho lɔ'ɔri, ubiɛn a vɛra ho tonu ɛn na. Oro bie si ho sandusi we werayɛ, ba dabun beso sin wenu matete.